<hesitation> Mandeha tongotra no tena tiàko satria raha mihazakazaka zaho ah de mety ho tera tsemboka de lasa mafana zaho a de lasa masiso zah avekeo a fa mandeha tongotra miadana de raha ohatra ma sy meka de tonga amy sy maintsy tonga aminy tany andihanana foagna de amin'iny zany zao milamina sara sady afaka mizaha raha zegny tiàko zahana any an-dalana akeny.